Izy koa ohatra hoe tsy mihinagna araikiraiky amin'izy telo re <laughs> <hesitation> aleoko za matsagna hanigny matsagna zany sahiko dinganiny de avy ake koa tegna tsoriny ny marigny za zany tsy le hanigny mat- ma- matetiky tsy mihinagna amin'ny matsagna fao harivariva ohatra izy i ohatra quatre quatre heure reny regny cinq quatre quatre heure cinq heure regny am'regny za tegna tia hihina avy ake za madiny tsy mihinana maraindraigny fao m- fao <hesitation> amin'ny quatre heure regny za madiny tegna tsy diny kôa tsy mihinagna.